Ny loko mavo zany tonga de an-tsaiko ato voalohany hoe carton jaune izy io hoe zay antsoina amin'ny <hesitation> fisa am'baolina hoe carton jaune izay hoe nanao folie anao. Fa mbo misy fampitandremana zany e. <noise>